Cara ganti ban oto, siap na tempat, anag mamanak aman esa, makamate oto a mesin a basa so na kasi longgar baut manai ban oto no so'u oto pake dongkrak, basa ndia so pode heni baut neme ban ho ho'i heni ban palak ho gati ban beuk neu, basa sona kancing falik baut ban oto.